कछुआ येन जे की पानी में रहने वालो और ज़मीन में रहने वालों द्वि जगह रहने वालो जानवर चे ये का चार पैर होंदा